Mi yidi mi laara kunu badar jei wakkati annabiijo ngam yidi milaa noannabiijo wadi konu maako jei arande no o mbari heferbe no konu mai julbe wadi nasaraaku haadow haabe.